Misy gn'akanjo sasany la tsy len-drano laha misy koa gny sasany la lotsiky laha le rano. Azonao hazavà va gn'antony?